Amin-drô Arabia Saodita àby iô ndraiky zen̈y, ten̈a mampiavaka irô haiko; amin'ny toetrandra irô zen̈y mandava-taon̈o, mafana ndraiky maiky zen̈y ten̈a ny ankabeazan'ny taon̈o jiàby. Avô aminjay tamperatioran-drô misy lera efa midepasy dimam-polo degre selsisy feky ai, ten̈a karàn'izen̈y ai. Misy lera koa ambanin'ny zerô degre koa fa manintsy be in̈y. <hesitation>